﻿Zhewali wi ghulhuban hyi bujayan daga kan, Tun Kapun mun badiyau hyi bujan mu ndakhi ghi ba-diyana, ghi mu ndaka badiyau ma ca naha ghulhubusin-ghulbasi hyi ghulubagha, mu ca naha Subu Sapaa gha hyi sapaa, <noise> muca gaba ghamaa kunyisin subu sapaa, zhewali wi ghulhuban hyi gwadayan mu ca bahyum ma ca buga cana, cani te'e tabu ndaka biraa, <noise> zhewali wi ghulhban hyi bujayan, maca bahyum, <noise> din bu mu nakhyi ai sapaa, maca Caya ai Sapaa, maca zaba ghamaa kunyasi, zhewali wi hyi, ca yan, ghi kuza p'yatiza P'iyatiza hyi bujan Jarhyun bu ghi ndaka zhiba bu mbanai hyi bujajan jarhyun khimshyunu, gma gwamana'a, yani bu hyi bujayan, yani bu hyi bujayan ta ba muna u'ma ampanin khin Cani. ﻿Kuma ghi hyi bujayan mun gwan ghi p'i niyani, Ghinshin a cayan, mun gwan we ba mu na buji Ithin jarhyina bu ghulhuban hyi bujayan muna buja ti Wulthani ya zhiba jarhyin bu mbanai, Kar ya zhiba jarhyin Khimahyina <noise> ya zhiba jarhyin bu mbani, bu Ghinshin ndaka ghulma khin lthini. Yani bu ghulhuban hyi bujayan be'e. Taba gma muna u'ma zhewali khin can har nunu har Suwa ghi fala yu, ghi fala yani bu ghulhuban hyi bujayanu gma ta biruni, ta biruni ta biru ni. Har nunu har suwa muna civa khin Subana, ghi Kuza bu ndaka bujan zhewali wi Kwa mbani muna zhibusu, bu ndaka can wi mbanai taba muna zhibusi, muna cina khin cani. Amma bu ndaka Can wi kwa mbanai muna ghi a pi ma muna paa, ghi a pi muna paa. Din bu ndaka bujihyun zhewali wi mbanai to bugyiya, ghulhubani, <noise> hyi Kuman hyi kuman, Kuma khi wi mbanai. Ba yani bu ghi ndaka ɗalthin muna ngilmau ya ɗi yu amma hyi zhan hyi cu ni ti jarhyun bu mbanai, hyi Cuni ti jarhyun <noise> bu mbanai gma har nunu har suwa ghi fala ghi fala mun be khin lthini ba yani bu muna dau sai Ghinshina ta biraghuma har lokacin bu ma ndaka ndakau.